Xa küa, xa kuixi, xa kui, xa kue'e, xa tnu, xa <hesitation> nxu kuxa iyo, küa, kuiñ+xi, kui, kue'e